כ'קען מיך זייער שטארק נישט אויס צווישן די חילוק פון פייגלעך כ'ווייס אז ס'איז דא <hesitation> פייגל- א <hesitation> א באנטש מינע אנדערע פייגלעך, ס'איז דא פייגלעך וואס זענען אויף נאר ביינאכט, ס'דא פייגלעך וואס ס'פארן...ס'פליען נישט אוועק אין די ווינטער, ס'איז דא <hesitation> פייגלעך פון אלע מינע קאלירן אבער כ'ווייס נישט וואס ס'מאכט די חילוק פון זיי און וויפיל ס'איז דא.